Kunom im sɛng ntomong, kunom kufɛ faa ntomong, kunom kufɛ taat itomong, kunom kufɛ naas itomong, kunam kufɛ atom itomong, kunom kufɛ-t-ifↄↄn, kunom kufɛ wusal.